<noise> Bloky! Zay gn agnaran'ny biby mahay anio. <noise> Mahatonga <noise> azy manao an'izay izany da ta hampiseho i amin'ny karazan'ny voro misy, mitoboky amin'ny ala raiky agnaminy ao <noise> hoe afaky iaraha-miay i sady <noise> ta hampiseho amin'ny olombelo i hoe: ''afaky ompia soa, tsy raha biby magnahy. ''